انا انفضل ان انا نكون عالم مشهور مش فنان مشهور. <hesitation> العلم أفضل بكاتير من الفن، ومفيش وجه مقارنة بين الاتنين. ان انا نكون عالم مشهور ونأثر في حياة البشرية كلها وحياة العالم، ونخدم البشرية كلها بعلماي، وحاجة ربنا يؤجرني عليها وتقعد في ميزان حسنات أفضل بكاتير من ان يكون عندي فن. وربما الفن دا يكون سلبي على المجتمع فبدل ما ينفع المجتمع يأذيه ويضره. فطبعا العلم أفضل، انا نتمنى نكون عالم مشهور ويكون عندي رسالة نأديها للمجتمع، حتى الناس بعدين تذكرني بالخير.